Ny zavaboary fantako alongany zany hoe mahay mihainga ambonin'ny rano anh: de angidina anh, de sokovoka anh, de <hesitation> de fandio rano, <hesitation> satria zareo maivagna maivagna bi zany de zany no mahatonga anjareo misigenvana akegny.